<noise> संख्या शुन्ना ती सुरू होइल क्रम बढति एक, दुइ, तिन, चार, पाँच, छे, सात, आठ, नौ, दश, गेरा, बार, तेर, चौद, पन्ध्र, सोर, सत्र, अठार, उन्नाइस, बीस, एक्काइस, बाइस, तेइस, चौबिस, पच्चिस, छब्बिस, सत्ताइस, अठ्ठाइस, उन्तिस, तीस, एकतिस, बत्तिस, तेत्तिस, चौतिस, पैतिस, छत्तिस, सैँतिस, अरतिस, उन्चालिस, चालिस, एकचालिस, बयालिस, तिरचालिस, चवालिस, पैतालिस, छयालिस, सैँतालिस, अरचालिस, उनचास, पचास, एकयावन, बाउन, तिरपन, चौवन, पचपन, छप्पन, सन्तावन, अन्ठावन, उनसठ, साठ, एकसठ, बरसठ, तिरसठ, चौसठ, पैँसठ, छ्यारसठ, सरसठ, अरसठ, <hesitation> उनहत्तर, सत्तर, एकहत्तर, बहत्तर, तिहत्तर, चौहत्तर, पछत्तर, छिहत्तर, सतत्तर, अठत्तर, उनासी, असि, एकयासि, बयासी, तिरासी, चौरासी, पचासी, छियासी, सतासी, अठासी, उनानब्बे, नब्बे।